इवर्स में इजराईल हमास जंग साथ अक्टूबर के <hesitation> फिलिस्तीनी आतंखवादी संगठन द्वरा इजराईल पर अचानक हमला बोल दे ले हले छे। और से देखा गईल भारत के ताकत, राजधानी दिली में और सितमबर के अथारमे सीखर सम्मिलन के आवेजन पर भारत पूरी दुनिया में आपन ताकत देखा ले हले छे।